Néni ucaméén gataas waŋi, aw bémundum ujoow umojul maal ukaan nubéñuwari, ufaak nutébul wañi nuŋaar ukaan gabéñuwar gatiyoree miin uway wo, nupuréén ukaan gabéñuwar garubahéén, nuŋaar éséfuno nak ulogoos wo jaraam ufaak kinding nujook nak utaas jaraam uséét, nuŋa wo ukaan gabéñuwar gafojitéén maal mamu ma séét mé miin uyalandi wo do, nuñaaf wo nutééb wo uhayéén. Nunaak wo jaraam uhay, nubooñ wo ubang daan ubang mé. Oli babé ma nak utaas mama.